عادتا بصحي من النوم حوالي ساعه عشره أبدا اصلي و بعد كدا افطر و اخد مشروب مفضل عندي بعد كدا اقوم اروق بيتي و اشوف اللي ورايا علي العصر احضر الغدا و اتغدي واكل بعد كدا اقري في كتابي المفضل و ارجع انام تقريبا من ساعه عشره ل حداشر مبتاخرش عن كدا.